يعني رغم التكنولوجيا وانتشار وسايل رفاهية كتير للعيال وكدا بس أنا أما أحس إن الأطفال في الوقت الحالي بتاعنا ده لأ أقل سعادة من خمسين سنة لأن من خمسين سنة كانت العيال أما تجري وترمح وتلعب في الشوارع وكدا دلوقتي العيال قاعدة على الموبايلات ومركزة فيها ومش أما تعمل أي نشاط تاني.